जीन्स मा जु छोटू जेब वोंदु वेते कॉइन पॉकेट भी ब्वल्दा अर ये जेबो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल छोटू सामान जन की सिक्का वेग्या तुमा चाभी यु राखंडा काम औंदा अर यु सबसे पहली इस्तेमाल वे छो छोटी घडी वोन्दि छे उ धनो काम औन्दु छो पेहली।